oyi zun oro oma apɔrte be curulu ho o tosɛre to o sin we wee he a bira mi ɲunso nɛ loro bebee o sara wa abe lo zun oro o bɛrɛ cunumi mi tosɛre <hesitation> tomu maɲan muɲan mami wara mu mami wara oro oma dɛmu shariya ɲan mi bun bera twa mi ɲan mi bun ayi ɓɛ nina ni kanal so to o mi woro mu beso ji nunɛ yi mɛna madɛ nunɛ yi mɛna to tosɛre aro ɛnɛ tawe aba bebee-ro sara wa zun ho tawɛ aro woro mu <hesitation> ma nunɛ zun oro yi ɓɛ'a mibe mu beso mi marshe ho ɲan tawe a woro mu besosi vuwala tomu mami wara